إذ كان الأكل <hesitation> لصق في المقلاة، وأول شي أقوم إني أخليها تبرد شوي، بعدين أحط فيها موية دافية مع شوية صابون، وأخليها تنجع، لو كانت فيها بجع عنيدة أقوم استخدم أداة تنضيف متل أسفنجة أو الليفة الناعمة.